To o-eno ni nmo weno ni nma kamo npyo bose ni kwo kwa npyo o tagumashi bwebe ko owuso ni weno ni ose tami kwe nyyo ifu ko kitini ko giyawa kweyi ngga sa iyawu oni ifu ko neshi, ife kowe ni nvu itimi mani gani nmo itimi nwashika gbo olamuni a yasari owe, ogbo olamuni oyishi ho owe, ogbo olamu ni owi gbayi kpa awa bisa ga banabari ni nfo ni. Ama akakan ni byun ga ni oyun ma kamo kai, eneni ko kwokwoshi nmo oza neshi. Ene kose, nloshu lo, ngege kila lo, ngege ya yo ojije di iyun lo, nma gye kwe ngbo orayi lo, ni adami eshi gwa ni ntakpa nyiso, oza nyee ni gege ya lo ni nmi iyun ya ni, eneni owoza ni nma byo nwase ni npyo o-o-o-o-i owuso ngma ami ni. To ongmo ngma ko owe ki itimi kwa eno otu nyya so okusa, okusa ni nyya se ni, nyya ma kamo ngyolo ga ni nkwukye wa lapiya, kun wa ifu ko oneshi nyya mo <hesitation> owuso ngma ami. To byono olemani ni, nma bya awoza mani, oza eta ni nekala ikweyi ha mani ni ya pyo ongmo ngma ebe ko owuso ni nyya ma komo owuso ngma ami ni oma.